sepiy nak guꞌn idëꞌ c̲h̲owma, idëꞌ c̲h̲owma par sënda sënda gilgits c̲h̲owma sënda manu, tsuda manu lox gunu nak sepiy, idëꞌ c̲h̲owma kon diario, tipta tipta idëꞌwu par tsuda manu tsuda, guꞌn nguꞌdz idëꞌ layma par wen wen nak, sënda sënda manc̲h̲o sënda, batda.